La ku xen ekiee’ jna ‘nyy’ e re jngÿ’na jan ‘nýý’ re fⱥⱥ’ra jö, jö to ‘nýý’ i re kiü’ re tⱥⱥ´na re jmⱥ’ra dxó re jí re üú’na jö re mi jáana ma dxi líí ma dxi kiüi’ ma dxi táana jö re tⱥⱥ’na ä’ my iá jö re xí’ra jmyy jö re jmⱥⱥra jmýy’ jö re dxára ku kíaa kí jö ‘nⱥ’ e re íi’na my jmý’ xiro ‘nⱥⱥna re tⱥⱥ’ra jmá’n my jmý’ ‘nɇ’ my jmý’ especia, my ijmi xÿÿ’ nɇ, cebolla nɇ e kiéé’ köö jmý’. A la köö ii mó e re jmⱥⱥra e jna ‘nýý’, re lí fó’ re jmⱥⱥra e re lɇ üü ñí’, re lí fó’ re jmⱥⱥra e tⱥⱥ’ jmá’n jmý’ my jmý’ e re lɇ llöö y re lí fó’ e dse lí xó jan ‘nýý’, eñóó ii ba mó e re jmⱥⱥra jan ‘nýý’, la ku xen xó re fⱥⱥ´’ra jö ‘nⱥ’ li tín mⱥⱥ xé’n jöba re ká’ <hesitation> re ká’ re íi tó kö kieee’ jö, jö ba re lí fó’ e ‘nⱥ’ re jmⱥⱥra kö ü ñí’ ba jö, jö re xí’ra ñó’ xo jö, re tⱥ’ra kié, jö re laara jö, malii ma dxi laara my xó jö jö re tⱥⱥ’ra ia, jö re dxára dxá’ ji ku kiaa, la’ re lɇ e ma re jmⱥⱥra kö xó e kiee’ ‘nýý’.